زٔمیٖن آسنُک مادٕ، یُس اوٚدُر یا خۄشٕک ہیٚکہِ ٲسِتھ، چُھ مارٹرس منٛز تھاونہٕ یوان ییٚتہِ موصل چُھ تتھ مادس منٛز ترٛاونہٕ یوان، دباونہٕ یوان یا اتھ مادس منٛز گردش کرنہٕ یوان یوٚتتھ تام مطلوبہ بناوٹ حٲصل ییہٕ کرنہٕ۔